मए एक दिन चिडियाखानामे बितान चाहत हओं काहेकि मोके नया–नया पशुपन्छि देखन और बिनकि बारेम जानन पसन्द हए । पुशपन्छिनके देखके जिन्दगीमे मोटिभेसन मिलत हए । और इकल्लोमे रमानको प्रेरणा भि मिलत हए । और जनावर गजब क्युट होत हएँ । बिनके देखके मनमे नया जोसजाँगर आत हए ।